Ley histoire argentine, heɓe jogitone murtere maɓe wietende ley lewru mee ndenon nde woni nde be kewti hore maɓe ƴiwde e españ. <hesitation> Faa ɗo ngonɗen jooni, eɓe ngaɗa yawtere finaatawaa muuɗun.